E kualara pradze gunga on awawan a meema, awawan a meema, ammato je naji gunga daga to alari ma heftan, daga hanon de maema.